आप कखि नौकरी छिन कना अर आपा वेतने बात चि चल्लीं, त तति बार आपते यो द्योखण चेंद कि येसे पल्लि वलि कंपनि मां, जख आप काम कना छा, तो आपते कथ्या वेतन मिल्द छो महीना मां, आप कथ्या बढो़तरी छिन चाणा नई कंपनी मां अपणा वेतने। यी सब चीज द्येख ल्योंण चेंदि अर तख ज्वो ह्यूमन रिसोर्स की टीम व्हंदि, तूं दगड़ि आप य बारा मां आराम से खुली ते बात करि सकदन, कि भई मैते पलि कंपनी मां इथ्या छा मिल्लां, अब यीं नई कंपनी मां मेते इथ्या बढ़ोतरी चेंदि वेतन मां।